Han tanbur ra sire yan boni twa mibin awe o we huhan a huhan ma'o nure twa yan mibin o we se <hesitation> danu a hɛra han yirawe a han mahan le abe ni ni bu'i nɛ ni zo mi oyi hani to mu we zo we bwa ni ji kwa a mu mɛ famu mara un famu'a a mara ho tanbur be